Reino unido, kuareta jeko omomoeva, mbaetɨ aikua oïme rako jaereta jekuaeño omomoe jeko arakae gueva iyɨpɨreta oeya supeva, oïme ko aipo